Indraiky andrô, nahita fomba ifandraisa amin'ny vahiny avy amnin'ny planeta hafa ny mpandray siansa raiky toy zany Tsy mora nefa ny fifampiresaha satria tsy nifankahazo ny fiteny tamin'ny voalohany Fa rehefa tafara tamin'ny alalan'ny marika sy ny sary dia hita tsikelikely no sady nahay nifandray